Raha hoe niakatra ny haavon'ny ranomasina ary ao anaty rano avokoa ny tany rehetra, ny fomba hahatafavoaka n- velona ny olombelona amin'izay moa izany, raha ohatra moa izy hoe olona mahay milomano de mety ho velona ihany fa ho an'ilay tsy mahay milomano moa izany de efa rendrika de maty any izy.